Argentina madaniyati Evropaning ko'p ta'sirini o'z ichiga oladi va tango musiqasi va raqsining tug'ilish joyidir. San'at va adabiyotda Borges kabi mashhur yozuvchilar mavjud.